Un umidificaturi è un strumentu ca jetta vapuri nni l’aria. Ssu stìgghiu havi na vaschicedda cu l’acqua e cu un tubu ss'acqua veni purtata dintra na parti, unni veni quadiata e fatta sbapurari. Na vota sbapurata l’acqua, veni ammuttata fora e va ad aumentari la quantità di vapuri nni l’aria. L'umidificaturi sèrvinu nni li zoni chiusi unni l’aria è sicca.